Kumfu wamanda ilelo yani chino chatawala isi yasasa uku yantu yonsi kwa hio chiku takiwa naikolo kwele yachi yaushi yausishwe uku mambo ya- ya siasa kwa sababu nayo kwene ivyombo muhimu vino tutalivi aa- ali- alivianzilishi vya siasa kwa hio ngino tauhu sishwa ni siasa yanu mazana nandi yakwamba mambo ya siasa kwemuzana yana tenzi ngata teri wenanda chimi ukuntuyu ukuntu shirikishwa achino mazana mumunta te wa namna hio atenzi ngati naumulu vulungane kamaine chonsi chichya imano ya siasi chani mhh mazajna kuli likwene izu tenzi tuwali tuwalo kuuchaguzi lakini vino viyonsi viye vii- vii ina na ama- amambo ya kutokana na ni siasa kula aikolo inji kwene yanu yachulanga tamaile po makaya kanzishu kuangika ipii ama kavwange wetuli kwa hio konsi koyanu kunta shirikishwa nisi na mambo ya siasa nukunta elewa kamvi maana ya siasa ichani ko ndata shiriki fuku siasa paka iwe yenu maana ya siasa kweni vyalo. Mama yani ya mama yonsi uku shirikishwa uku mambo ya siasa Yani ihalali kabisa- kabisa- kabisa kwasababu yalini haki yonsi nouma zani yasili mia nkulu uku mambo ya siasa yano yakachagua yaviongoza yali inji kwene ayachi mama kuno tukachaguliwa kufuma kuliyachi mama yatata yenu mazana papwa kuwichi lulozo achita chani uzana kukulola vino auli kwao mama yaku kushirikishwa mambo ya siasa yani ihalali kabisa aline haki <noise>